La cosa chiù graziusa ca mi succidìu fu quannu era ancora carusu, nni la campagna di li me' nanni. Iu mi nni jìa nni lu terrenu ncapu la casa unni c’era un tozzu di terra 'n pinninu e iu jìa ddocu pi jiri a sciddicari di la parti àuta nsinu a la parti chiù vascia. La me nanna mi dicìa di stari accura pirchì mi putìa sfardari li càusi. Iu nun ci dava cuntu a la me nanna ma un jornu, li càusi si mpidugghiaru cu un tozzu di lignu e si sfardaru e iu appi a turnari a la casa senza càusi. Chi vrigogna!